Ok, au wa eau, inagulu maparara geveaikina aonai wa, mobile wa piksa gia wa. Piksa gagiana ne vaaraira wa iwaguna aonai wa ai aririwana kwalana au mobile maikina iwaguna wa normal auna kiana wara pe apiakapeana. Free time aorai wa spoti, volleyball o netball, pene gelakaaikavina wara ne negawa nearo makina ai gakilagi kauana ne laka ne ula wa. Na melomelo wa pege kamu pe pie veamai maaura piema vekwari maemaewa waveaina. Ne vaaraira wa au ave arawa ovoovo ole, roiara vearawa taimunai ne pama vearawa aonai wa aiai, puka ai. Puka ai rakava rakava, au ana aluali era ana vaiki, inagulu ana vaiki ne puka wa rakau pukana wagia wa paapia ne ana ai wa. Ana ai ne negawa wapuka eneve interesting patina evelakaoana wa au ana ai wa vira hour au geku free time era earo perala alia aonai wa puka makina pana ai verovero ripaa. Pene wa story namana kiaka wapukai aonai pene ana vaikia ne ana vagevoa o vaaraira au geku free time aonai wa eau koroa- uli wa maki auna besty inana na eva ripakuo. Era koroa ka roiara voiagia wa ne string aura eau Ge kavalerana aura kia ne vaaraira wa eau vevoi taimurai ne decoration disi kamurai gelavukaurana, vaara avu potolora wa, ne koroara gavaurana, vaara waila avaurana geku aaluaona taimunai. Na taimu kamuna wa aaiaina ne eau nauku kia vailigara kavarai ne Bible kiaara aairana o ne maaku gemauna ne mana makoali mana mau. O vaaraira wa, au geku free time aira wa alakana kone ai ne ave lakalakana wa anave lakalaka o ana ao maukavakuria ne ave storistori wa. Any story wa ave guria ave ala, ave aevoaevo ne mavewaimai. Ne koroa- uli wa aulina aonai wa vaarawa maeve vagugulurana ne aaorana ne vaara wa potolo ana ulira wa va oma era wa free time kiana auna ana apia wa no two ra ana vauria pa kopuramo waveaira. Na ulaula pe, ulaula pe ula pe negawa, ana ao ne wa vira hour wa, terei hour? Aave ula wa neti ie kwauragea ne nega manuale, vavine ie lakaaikavi ne anybody wa ene lakapiai timu ie kala ne aula wa. Pene raira gekilana moni kaaara io aoria negeina ne Ne mave lakawaina inaku ave visitiana pa ave alu kirina oi ne rakaveaina aikina eveaina eveaina aurai ne paveaonai kipo ana lakalaka ne aonai ne maevakilakuna, ina vaara waveaina=ra. Aonai mae raka kilana, walo pio voi ne pa uliria, na oi ripamu, mama, au wa iragulu era melo kavanai vakilara eauai pe free time wa ai voo verave, au geku ai waveaina avakilaana. Ina so au geku free time ai wa puka ana ai, vaaraira ulaula aura neti e kwarageana gaveulana, vagiaira wa kovoa avauna na most times wa aiai every free time aiai aririwana era agiai upunamana Moni geaone ne gaukana wa. Era vanuga pe wa eau ai uniform eau akala, kipo waveainea garuga piaina ne gema gaulaulana wa. Poro kara e neti kaara kaara geveapirana era vanugai wa wara ulaula ge ulagirana gaulagirana aura wa volleyball era no leisure time maparara wa kipomo waamapara kianai aao ne neti akwauragea poro aagiana awawa. Aurai ne au gku maki free time ai api voovoona no ewaguna no matherhood kavarai pe inagulu no voovagi wa free time wa taimura kopuramo. Vaara raa kelokelo wara ne koroauli kiara ne mako ali mau mapikapika ne kula ai aonai ne inagulu wagira lavilaviaira waeau kmukimura kia mae kala. Era wa au maauku gereaku aaluna ne waeau waveaina avaveovoane, au nauku rakaveaina pana organise ra wa veaira, au wa gree time kia ma apiana. But no management magugulura wa no auramo ama apiana kwalana au arawaku no ekala lewalekwana veaira no akoo venirana waila ne au no ie lakapiai skuli wa ne negawa au free time aikina oe oe oe ne waila waila waila ne nega. Auna free time eve full time na wa kwalana waila ma eaurana wa. Ne au ana lakapiai anave lakalaka maki maina veleana vaara wa no ripamu stress pa rakau negeina.